Naña esañade etem idesi idahaem ke edesi isip, Uka- ukedep edesi udi Idahaemi ofuri owu ọdioñọ ke edesi ntan ke edidia ke nkem̃ nnyin emi, uka ukedep edesi udi, ana ofuri edesi oro, enehede etie etie nte Ofuri e, asade kied kied osioño mm’itiad, mme ntan oro esinede do Ibiadde owu erid osioño ọduọño, Usioño uma Uduọñọ ño, ofo etem mmo K’ikañ unwaña usin, imana ko, oo ato ọdukhọde e, bifo otudukhọde, e ofo etem mmoñ k’ikañ anwaña e esin, Imana ko o, afo ọdukhọsde e bifo otie dukhọde e oro, omokpok manam mme mkpo, mnatim mme- mkpo enyenade ndida ntem. Edibim Isip oro, akabade isip oro, ada ọkwọhọ Ọtuk e ke ọkwọhọ, okpoke suyuñ ekpok e naña ukemede umum, otuk e ke okwọhọ ọtuk ke ọkwọhọ, ọtuk ke ọkwọhọ, ukura afo enen e esin ke filter, mkpo udukhọde mkpo etem esin ke mkpo udukhọde mkpo etero ufip mmoñ, uyie mmoñ, oro ọwọrọ afo emen anwuña esin ke mkpo udukhọde mkpo oro enyen ndidia ndukhọde mkpo do anam e ọnwọñọde e ọnwọñọde e, ọnwọñode e, ọnwọñọde ọnwonọde e, ọnwọnọde e, ọnwọrtọde e uma mme mmoñ oro ọsuk onwoñode ọduk ke esi oro, ofo emene indin, ada ndin onukhọ mfo eki mmoñ oro awari ke enyoñ oro albari, ikañ ndin esin edibere e etem, emen ndim ọbu esin, emen ntuen esin, awi mme nsad ubad osin onyuñ ayak enye enyuñ edine do k’ikan ana ọdọñ mme kpukpri mkpo emi esidade eda etem mkpo ada ono ikpọk idem inemsid ọfọñ efuri efuri mak otudo enyene naña utemede e ifin idibi sef imimaha ndibo, ọsuk awad idibi ọsuk awawad fin moto, ọsuk awad fin mkpo isañ kpuru kpukpru edim ọsuk ededep k’dibi nto do unam edi s’dibi enyemde idibi idibo, afo nko udunyene afpri nsọñ idem k’idem mfo. Edesi oro imenyene mme usuñ mme usuñ edade etem edesi awak, Enyene edesi mfen esidade eyip etem, utem eyip oro nte enyem ndinam abak ekud e abak edesi, utem edesi uma udukhode, kini ọsọbọde edesi oro ama emin, usọbọ uma unim, afo anam efere nsie oro, menyene kpukpru mko enyemde ndida nteme mma, ana ekebek eyip, mnufa mmufa isip eyip, ndisi ndisi ndiyie isi eyip oro, ekebeke e, ebek e ebek e editem udutem e k’kañ mkpo nte idaha ini idaha ini itin, ibad nkanika itin ana enye ọnyuñ ana do k’ikañ ika ko o afo etemede e etin e k’udum ada uduñ edinim ada eka udun edi, ada eyin uduñ edi edinim etim etim ukura afo edimen e esin ke mkpo udukhọde mkpo ọdukhode e enyem mkpo nte ntoñ ediyok e nte owu ọkpọyok etidid ọyọk e emen ada esin mmenyene unam mfo enyemde ndisin me enyem ndisim ikpa, esin mme ọbu, esin inuñ, esin kpukpru mkpo esidiọñọde ke esida etem udia, afo ọdọñ mme mkpo oro, udọñ mme mkpo oro uma, ọnyuñ enim ke ukem ukem ini afo enyemde yak mkpo oro odu, ikem ini afo etemede okud ndito mfo mmo emen usan edi, idia edikọp, ofo ọkọp esin ono mmo, usin uno mmo mmo idia ima, ofo ọdọhọ t mmo siak ana afo anam ndito mfo ọdiọñọ mkpo tono k’suen ubek ọdọhọ mmo, mmo emem usan oro eyen ikura mmo aka abañ itie ekemen ọmukho ekibi mmoñ enwoñ, ekibi mmoñ ewoñ, ndito mfo eme okummo ekediri ke ekpekire ono fun ọdọhọ fin dika ekpekire baba dika ekpekire ku udia mfo edi ebeñe idem, ebene ide udia mfo ema enim ke ekpikere, afo ọnyuñ edika ekpekine akadia udia mfo udia mma, menyem ndika utim ofo ọnyuñ ọwọro aka utim unyuñ unyon udi mbubreyi me enyem nditem edesi mfen siak edesi emi edi mkpo emi edide mmen mmem akpri owu nditem. Ana aka akedep akati edisad akati oro, asa akati ama emen ati oro, etem kaña siak enyem ndisi edo edesi ma akati ntem, afo asad akati oro ama emen edesi oro, emen akati oro etem kaña, akati oro idina a a a aka ko, utemede akati oro <hesitation> ada udukhọde mkpo, ofo okpok mkpo emi iside ufik ada adin esinke esi oro, usin adinke esi oro, usunam mbọhọ ilduñ ekip ke mafrañ mkpo mfin emi ke mfin emi ulutrañ e mbọhọlduñ mfo ekip, ofo esin adin oro ama, okpok mkpo iside ufik ọkpok ema esin k’usan emen esin, umen, usin afo esin inuñ, akibi kaña esi oro, idi esine ke esid ufọk anam ofo eben usuñoro mak mme mbọholduñ mfo edibere ibu ke enyoñ uduberede usuñ, ufik oro ọwọrọ mmo inyem ndida nsie enyem nditie nte edọhọ k’ata enim siak efrañde frañ e afrañ e mhọhọlduñ ọdiọñọ ke ku ududia edesi ma akati mfin emi do

ebeñe idem, ebene ide udia mfo ema enim ke ekpikere, afo ọnyuñ edika ekpekine akadia udia mfo udia mma, menyem ndika utim ofo ọnyuñ ọwọro aka utim unyuñ unyon udi mbubreyi me enyem nditem edesi mfen siak edesi emi edi mkpo emi edide mmen mmem akpri owu nditem. Ana aka akedep akati edisad akati oro, asa akati ama emen ati oro, etem kaña siak enyem ndisi edo edesi ma akati ntem, afo asad akati oro ama emen edesi oro, emen akati oro etem kaña, akati oro idina a a a aka ko, utemede akati oro <hesitation> ada udukhọde mkpo, ofo okpok mkpo emi iside ufik ada adin esinke esi oro, usin adinke esi oro, usunam mbọhọ ilduñ ekip ke mafrañ mkpo mfin emi ke mfin emi ulutrañ e mbọhọlduñ mfo ekip, ofo esin adin oro ama, okpok mkpo iside ufik ọkpok ema esin k’usan emen esin, umen, usin afo esin inuñ, akibi kaña esi oro, idi esine ke esid ufọk anam ofo eben usuñoro mak mme mbọholduñ mfo edibere ibu ke enyoñ uduberede usuñ, ufik oro ọwọrọ mmo inyem ndida nsie enyem nditie nte edọhọ k’ata enim siak efrañde frañ e afrañ e mhọhọlduñ ọdiọñọ ke ku ududia edesi ma akati mfin emi do